Kala paatuji ɗi mi waawta mi limta. To paatuji kam ɗi mi waawta mi limta ɗi ɓurtaa jowi yaago sappo, bana to mi raari kolo maaji e no gite maaji mba'i, e no yeeso, e tagdi maaji fuu no mba'i.